احسن حل عشان انت تاكل اكل صحى دايما ومتكسلش او كدا, فالازم ان انت دايما تكون محضر حاجات جاهزة فى تلاجة محضرها, مثلا حضر اكل للاسبوع حاجات سلاطات خضروات فاكهه اه <hesitation> اكل مشوى, فا الحاجات كلها تبقى جاهزة على ان هى جاهزة انها تتجهز على طول للاكل, دا هيساعدك كتير جدا انك دايما تتبع نظام صحى